علاج الأمراض أكيد إيش لون تجدر تتخيل أنك تنجد ناس وتخفف الآمهم، تحكم بالعقول ما بمغري لأن نوعًا ما ظد الإنسانية خلي الناس أحرار.